כנפצל נكون קומדי משחור חית אלדהכ ואלפרחה כתכדר תיג'יב אלנאס בח'רטי ועלאמתי חאג'את זוינה בזאף כנאסעד אלנאס ינסאו אלמושאכיל וייבקאו פארחאנין, אלקומידיה כתכליני נאעבר עלא אלוואקיע בטאריקה חפיקה וסאחרה וחדאשי כיעג'בני זאף, אמה אלרקצ פהו פנ וחרקה, אמה אלקומידיה כתכלכ תכון קריב מן אלנאס.